بون هو انا نحبذ الميزيك الدو اما ميمنعنيش هذا لانا منسمعش معناها أي أغاني اخرين بار نون نسمع اوطخ تيب دو ميزيك <hesitation> اما موش برشة كي تبدا اغنية نحس فيها معنى معناها <hesitation> معنى معين تجلبني نسمعها تعجيني <hesitation> سافا مريقة